<noise> sabunamni manfaatan tau <noise> yang pertama tau ihakapapari pakialu amsousa unamnuma tau ilapo liuluatinimari liuluatiaeri siam sabun na nimanfaatam. <hesitation> sabunam ni amoilumanam koa jadi musi hieta hulaipodoki ihui sabun malapu, sabun makapapa ietahuenloi kiosian tau iyahapapa tati lapu jadi abu daunitasi dialilumanam koa am mulai mai paki baru iehetehuoi.